Karazagna raha magneno fantako sofina: sodina, korodombava, sofle sofisofinao sofle i de <hesitation> afaka mihira anao aminazy, trompetra, de io zaigny anao safidy arakaraka toerana agnanovanao anazy na arakaraka fotoana agnanovanao ananjy. Sofle zao afaka ataonao miaraka aminà vakodrazana.